Xakoto ndinguono ngueno, nguili xako iin espejo ngueno kó koton ndiguilo xa'á, nitión dikino no xahi kuada uno noxa'á ihó ngua ko nono, noxatu nguano xo kuini kaxa nguaxa kotu unnaxa kunguano.